No yan man dukunina koná kuidi me cuida yo mismo né mena ni on ka cuidarna mena tinóo, kuinina toda otro mundo más koo ihon ayivii, té <hesitation> akuini cha'a a té até ni kue kue kuanxhi ni kuanxhi ni se fue la muerte pues.